Ny egyptiany koa zany da hain'olo reo amfitiavandreo mampiatrango vahiny a i anao vahiny tonga amindreo agny tsy raha maha-mampisalasala andreo mampiantrano anao da reo koa mana toetsy hoe tia olo zany. Da tena manandanja amindreo ny fivavavahandreo io islame io, manandanja amindreo io.